كنت هختار اني اكون نمر لانه بيعيش في البرية بيستمتع بحرية قوي ورشيق كمان شكله حلو وهو حيوان مفترس موجود في قمة السلسلة الغذائية مفيش حد بيفترسه هو الكبير هو زيه زي الأسد وكمان بيتفاعل مع البيئة وعايش في الطبيعة